زما دواړه ډوله کار خوښېږي. هغه کار چې له کوره کېږي یا سړی ځای په ځای ساتي هم غوره دی؛ ځکه هغه سړي ته دا فرصت ور کوي چې خپله کورنۍ، دوستان او بچي تل وویني، وخت ور کړي او ځان ته ورسېږي. د دې په وړاندې هغه کار چې باید سړی سفر ته اړ کړي هم ډېره غوره دی؛ ځکه په سفر سره د سړي تجربه او پوهه زیاتېږي.